So a wodi burawza ko wiyeete Crome e woyayel maaɗa ko kompiyutaayel maaɗa, sai naata inaare ko un tefaata. Sey binda Imel, so a yi Imel a ñyo'i, a ñyo'i ɗon to un wiyaata create Imel, ta naati, sey ngàta innde maaɗa, e bayaanuji maa fuf daga ɗon sey a maɓɓiti ko wiyeete Imel.